Amponga izy popokopopokopopoko karaha zany izy fa fomba fagnanaovagna azy <hesitation> popohiny popohiny de izy amin-jay misy karazany maro amponga, misy tàgnana fao mandeha aminazy igny na- tàgnana foagna zany mamopoko azy de igny ny atao hoe djembé fa izy ndraiky koa ôhatra misy mampiasa kakazo, kakazo igny am'zay le batery le hain'olo jiaby.